Away kaŋgu haya nenee nun kalagu barik yak ndondoŋtegu, walaa gasandi, hillek kullagin ti taa, n̰ilik gin titaa, hillek orŋok wak jaa, dem nu ti, dem irik waagu jaa mediinek gu ti, medii nek n̰ilik ti taa, mediinek kulak titaa, barik yak kalagu ndondoŋok gin ti met gindite. Annaa taka barik tiigin am mediinek n̰ilik irik waagu, seyi tiŋ lutoo lolii tambay, lutoo lilii tambay n̰e hillek kulllagin nindaanu tiŋ kay hillek n̰ilik waagin enjii nu tindi, suŋoo nu tindi, luwaa nu tindi, reyaa gagaynu tindi, yak jaa lutoo nu dumnan ika ner wenerii andaka aŋaa gaasii ti, laakin lutoo yak jaa witeenu, hilek n̰ilik tiigin ti aŋaa lolii tindi, hillal n̰ilik mudun n̰ilisir tiigunun ner ti, mudun yak, «hesitation» kulisirnun weneri, eleŋ zaman nun mediinek yak n̰iligin edik kan, berek kan, tormbok kan. Dee kan joosii kan, menjii kan annaa wi, barnu zaata antay zoŋoonu kadaadin tuji, barnu wuloŋ teri, laakin mediinak Kulagin indaanu medinak n̰ilik gin ner yow tirnu n̰e, mediinak kullagin lutoo ke kaanaa kay, laptan ju gidaynu daw ziretee tindi, suk kulak ju gidaynu tindi, aasuŋun tirmbilii ju kedewiiren barik kaatek tindaanu windi, mootk irik jee nu kaa indi, rakchak jee nu kaa indi, medii negin koluu, mediinegu chawaarii kaa hor kulisir tene, lutoo n̰a naanu kaa mediinegin aŋaa lolii ti, kaynu kaa met sahaafaa wenii nu mediinak gin naa nu, mediinek kullakgin naa nu mediinek n̰ilik giniŋ nun ner yaani hort. Annaa tika, masalak yak jaa tirmbil nagin, kaŋgu barik gaatee gidaynu, ile mediinek gin ti dukon te, mediinegin karan aasuŋun tirmbil waagu ajar sun, ti barik yak giday gin gaate laala hillek n̰ilik gin ner tanjaa. Edik kan ti garte tanndan jaa berek kan ti garte, tandan jaa jaŋ garte, waagunu jaa aŋaa gaasiii ti fargak wujaa hillek yak n̰iligi laptan irii kay, laptan kaataa waagunu jaa kaŋ yak maajuk gin aŋaa gaasii ti, karrak gin ndogun wanar tee wala tormbogin baasur mbaar ndoŋun wanartee, wanartee tiŋ kaa aŋaa feriŋ luŋuri, luŋuri maara wahit furdak tiika ti, n̰aaman mediinak gin weneri, mediinek gin wanaraa nu jaa, dawadaa tenee nu aŋaa gaasii ti, masaalak yak jaa hudum trakaa nagin, hudun ndreketuu irii waagunu, ile mediinek gin karan ti kullagin, met hudun waagunu dukonte dreketuu waŋu met drakte, bartisii irii waŋgu met drakte, sukar irii waagunu medinek kullagin ti weneri tirmbilii negil su, annaa tika jes irii waŋ kaa mediinek kullagin ti negil su weneri, saabun irii waŋkaa mediinek kullagin ti negil su weneri, aa tika itir irii waŋ kaa hillek kullagin ti negil su weneri, aasuŋun pomat yak jaa n̰amuk, yak jaa koyii nak wak kaa, hiilek kullagin ner ti kar n̰amunte, hillek kulak lokoy wak lutoo tenen ajib ti. Wasa hadar lokoy waŋ zaata hillek n̰iligin turkuurandi, lokoy nu kay nu maŋgaa ti taa kaa, jawaafaa ti taa kaa, lemun ti taa kaa, lodoo ti taa kaa, muluuhiyee ti taa kaa, burtukal ti taa kaa, ille n̰aaman mediinek yak jaa kullagin wanar te, mediimek kullagin wanaaraanu turkuurete, wujaa lutoo too muhim mediinek kullagin wenerii kaa jaa tindi nurkuuree, basal wirii waŋ kaa, tum wirii waŋ kaa, aŋaali wirii waŋ kaa, baŋaw wirii waŋ kaa, bomboter irii waŋ kaa, papay wirii waŋ kaa wavgu zaata ke ile mediinek kullagin ti wanar ka ti mediinek kullagu lutoo waŋgu dumnan tin̰te, wujaa mediinek Kulagin nin̰eerii nu mediinek n̰iliŋalagin tin̰eeritan, annaa tika ti mediinek kullagu aŋan̰i. Laakin lutoo yak mediinek kullagin gasiinu, enjii wagunu ti, enjii yak yaŋaanaa wagunu mediinegu kay tenen lolii waka enjii wagunu tondroŋuchdaka kaynu enjii waŋ naa masalagin aŋaa taabanin wi. Anna tika sukar irii waŋ zaata ke kaynu feriŋ ner kar mediinegin ti warki, mediinek gin ner ti sukar ikka yak jaa mudun yak kulisir nun ner aasimak tijee nun ner negil su wenerika, kay feriŋ nan jaa kar gun ner wamsi, wujaa fargak yak mediinek n̰ilik guk an mediinek kulla guk an naanu, wasa kaŋgu taŋ tindritee tidaynu beni tirtee tidaynu, tol irii waŋ kaa, hachap irii waŋ kaa ili karan mediinek yak jaa kulak gin ner ti tamun te, mediinek kulak gin ner tandaanu met feriŋ kay haa mediinek kulak gin ner n̰ek kan tiŋ tanaŋtee nu, tol irii yak jaa likey hachap irii yak jaa likesir waŋgu, met edigin kadawan tanaŋtaa. Wala tormbogin n̰aaman ndanŋtaa ille bes tirmbilgu tindi, mediinek kullagin barbaragu tindi, mediinek kullagin waagunun ti met kadawan hillek yak jaa n̰ilik wenik feriŋ nagin tanaŋte, annaa tika ti kullagu andaka beenak mediinek gu kan kulagu kan aasugun mediinek n̰ilik gu kan wenegu ti, annatika ti lutoo nu dum lolii nu dum mediinek yak kullagin tindikati am mediinek yak jaa kullagu aŋaa aŋan̰i.